Ya, izy tele i edy e, <hesitation> karaha boaty maventy igny izy, de <hesitation> <hesitation> misy <hesitation> hoe misy recepteur zegny agnatin'izy i aka, de kaofa mahazo le onde zegny izy mifanaraka amle raha tiantsika hizahavana de misy sary miboàka zegny akeo misy feo miboàka zegny ake de afaka mizaha ake zegny antsika.